إذا كان السفر لمسافات قصيرة أحب أستخدم الدراجة يعني عشان أحس إنه أستمتع بالهوا الهواء الطلق يعني أشوف المناظر والمناطق عن جريب أما إذا كانت يعني مسافات بعيدة أو مع العيلة لا أفضل السيارة يعني عشان تكون مرتاحة أجدر أوجف في أي مكان يعجبني لو كانت تشذي رحلة طويلة فبصراحة أفضل كمان الجطار لانه مريح وهادي.